هجمع صحابي الي عندهم قدرات زي-او عندهم قدرات <hesitation> غيري-و <hesitation> نعمل واقتها خطه محكمه ونحا-صرهم بيها لاني اكيد مش عرف <hesitation> انقذ العالم لوحدي م-ن كائنات فصائيه